Min uri ti bini voroe net tii kiya mi yama yimang mi ɓoo ɗiɓi yamba, kwee bere bi tumi ka bere bi dadimi ti bini, min uri yoo voro net ti kiya yoo voroe nub, min urii ɓoo mi yama yimanghi ɓo fol ɗuloo, ɓon fa bi fole ɗulo shee yimang mi, rabrare tumi ka mi tee ka nee mi shinghi ni tumi migemee lwan moo ne kwa kang. lwan moo nee kwa kang, lwan moo nee kwa kang, kimi shee kami bere bi mi beree bii mii pala da litee, mi pipli lwaa min pip lwaa mii min nele nuŋ sha nwa, min pip lwa tumi ti yele lishee tin jakeng jank, min piplwaa min tuki nwa lwaa min palle dadit, min fa pala dadit lul kajaa bana kinan jubee ɗee, na jubee ɗee, lul kan jaa bana kinan nunghi mee, na nunghi mee, min fa bi ɓon sha nwaan nu kwan kati binii, yelka doree ka dabanung ni ɗoree ka dabanung, ɓa kan ti daɗu ɓang mii tee yuu shee, min ta yuu, tin maka nee tumi, min maka nee tumi voree kati lwee voree kan rab kati lwee. Mii benle mii min bene mii tee gomli ɓa ka jang gee mi min shi gumi yelka shini maɓo, yelkama ba nigoomi mii ɗii mii tee ka gumi nii, ka shinii maɓo mi tee yelka koo nunni ɓakanɓaka mii tee kwen voro kakwe min tanu yoo voro ka nee gbunung ti kiya, ko ned mii bene dit, min bene did min yi, tee lem ɓoɓo, ɓee ka tee lem ɓoɓon shee, mi nee nuŋ shi gong mii ɓee mi ɗor lem ɓoɓo, min ta lem ɓoɓo tii lwe, min bene mii yila nee nun lau tii yele dadidii, mii nee nuŋ lwau tii yele dadidii, ɓon faa bi tanghen nu, min shi daba shini ti yimangmi, jubli ɓee ƙaa dii ɓoo uli ɓoo daba shini ɓoon daba shinin nuu, ɓoo uli ɓoo fole ɗuloo ki loolee voro kamin loolee lem min loolee voro ninit kii veree nu nenu mii ɗor mi kalau ɓaa ɓee yoo tumi ti yela lishee wee ɗolo ɓakwee yoo vee jib dimi yoo vee yoo jib rab, in yoo kwin to jwee loo lem kwee ninet ka nee yoo, mii ta ka shimi tii nee nuŋ tanghe yin shika mi uri kpat, min taka nuŋ shii gong min baa, min taka ye kang min baa. Nu yoo mii lole voroe kanen shub yinshika mi takashimi tii uri vee tii binii kpat ti nenung ɗor yu, in voro jene min uri tii bini ɓon foɗuloo nuu ɓoon faa fa ɗuloo ɓoonshing tumi ɓoon nee nuŋ sha nwaa ɓon tangh nu ɓon tang nung sha nwa ɓoon ume shiɓo bii dit ɓo in kooturon shee ɓoo gbomee ɓoo neelee ɗongshong, in nee gbelit ɓoo nee, ɓon ne ye nwa kwe, yin shi kaa shimi yina nuu tee ka kap ko yo, shong ung voro te kakap, ɓoon ne nunwa kwee fek, ɓon umen shiɓoo nee nuwa kon she ɓoon uri ɓo nee tii ɓee ɓo tang, yele tee nywamee ka te nwa mee, yele pala nuŋ ka papale, yele jubee ɗee ka juɓe dee, yel ka jwoɓee lana ka jwoɓee lana, kwe yee tumi dadidi, yelka tee ka kap ka tee kakap, luee nee ɓoo nee nuŋ taghe koo tee lemɓoo tii luen she ɓo tee in kii yiman mi tukninin ɗoree, in kimi tii shimi mi te ti shimi, ɗore mi ben ka wini ɓon nenu tii jenee kina tumii wee ti kanak ɓoo, min loo mi lemmi yoo voro natat ki vere yoo voree ɓa ninet, ɓoo uu ka daba shini ɓa jang gee leenuu min dabaa shini yinti yimangmi min shidabamalee dabashini. Shokashini nung ka lul ka sheween dee shim shim, shini loo yele ɓaklen shee, shini shini loo yelka yel yimin shee, shini loo yel kanin gub tee tii vum she, shini tee shimshim min dabaninu ni eree tee nung kani shewleng dee kini, loo nwa ɓurak kakakwe ni shewlee nywa ɓurak dee ni shewee nee tumi dee.